Fangisà sy zato zato: aotry, zato, rônzato, telozato, efazato, dimanzato, egninzato, fitonzato, valozato, sivazato, arivo, zato sy arivo, ronzato sy arivo, telozato sy arivo, efazato sy arivo.